<hesitation> Naja niccoua neche, neche canah quemah toocoviah, puh niconi lieche ca puntzin nehua quemeh tosqueh nicua tlen quichiua provecho. tlen quichiua provecho pa tocuerpo porque ca inon tehjun tinehnemih onten por ejemplo totoltimeh ca sente ca aloxox ticpetzineah tiquincouah totoltiemeh, ticoneh liche uo ticoconeh pos quemeh nieche pos nican noyeuqui tiquixomatih lalevis quemih tolocameh, tolocameh pos amo quipeya meyac fieza, pero tejuan titlatlacuah tovehpohqueh. Aaxan titlahtlacuah ocachi tepetzin ya cuali. Antes amo otcouayah inon, otcuayah sente comida, sente tlacuali, sente tlacuali cachi poroveh axan yatpiya tosentaguo uo tejuan tipitzin tlin cuali tocoviah <hesitation> tlacuali tipetzin quipeya fierza matechmaca para tocuerpo uo inon techpalevia pa tiyahtinimisqueh cualih, amo matimococan matotlachilican matitlacuacan cuali ya ino tehuan tocoviah uo oncah tosentaguo pos amo timocoviah, lo que tlen oncah yetzintli, totultimeh yeh non tihcuah pero titlahtlacuah, titlahtlacuah, amo techpoloua tlacuali pa tochan.